Nantquie na cweꞌ manda̱ tycwaꞌa teiquiuuꞌ na cwitsjoom joꞌ tycwaꞌa ñequio nnꞌaⁿwꞌaya tquia̱a̱ taⁿꞌ caxti jneiiⁿ, caxti jneiiⁿ nnom choom, chiuuwaa na nleiñꞌoomꞌñe caxtimꞌaaⁿñe nnda̱a̱ nntsjo̱ya cwanti na matseitiuya na chiuuwaa na quilꞌa nnꞌaⁿ ee taⁿꞌwaañe na jndyeti tiquiluiinaꞌ na wꞌaa na nlcwaꞌ na ñecwii tsꞌaⁿ xeⁿ nchii juu taⁿꞌwaañe na jndyetindiiꞌ cwilꞌa nnꞌaⁿ joonaꞌ na cwinda̱a̱na sa̱a̱ luaawaa na matseiꞌno̱ⁿꞌa oo na matseitiuya na cwiluii taⁿꞌ caxti na jneiiⁿ nnom choom. Najndyeencwe macaⁿnaꞌ na nlꞌue tsꞌaⁿ taⁿꞌ caxti xeⁿ na aa nntseijnaaⁿ juunaꞌ tienda oo xeⁿ aa jom nntseicueⁿꞌeⁿ caxti tsmeiiⁿꞌeⁿ macaⁿnaꞌ na ljuꞌ ljuꞌ ntmaⁿ taⁿꞌwaꞌñe xeⁿjnda̱ seiljuꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ jeꞌ jnda̱ ma jnda̱ mamꞌacꞌeeñenaꞌ quaijoꞌ tomnti nncwindo̱o̱ꞌ tsꞌaⁿ xjeⁿ na nncjaaꞌñe tsꞌaⁿ ndaalꞌa joonaꞌ, na jnda̱we jeꞌ joꞌ macaⁿnaꞌ na nluii ndaatsꞌawee na nntseijooꞌñe tsꞌaⁿ nacjooꞌ taⁿꞌwaꞌñe chaꞌ na juu ꞌnaⁿ na cachi na tseixmaⁿ ndaatsꞌaweeꞌñeeⁿ nntsꞌaanaꞌ na cachi taⁿꞌ na jneiiⁿ oo na nneiiⁿ. Quiajoꞌ macaⁿnaꞌ nlꞌue tsꞌaⁿ najndyeencwe ꞌnaⁿ na nncꞌooñꞌeeⁿ naquiiꞌ ndaatsꞌa na nntsꞌaⁿ na nlcuuñe nacjooꞌ ntaⁿꞌ na jom nntseineiⁿ najndyeencwe matseitiuya na macaⁿnaꞌ na nlꞌue tsꞌaⁿ ta̱ndawee aa na xcwe kilo aa na cwii kilo cantyjati cwanti na juu tsꞌaⁿ na jndye taⁿꞌ na nntseineiⁿ mati jeꞌ nlꞌueeⁿ tsꞌatcaaⁿ tsꞌa na candyaꞌ ndoꞌ mati nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌa na ticandyaꞌ ee juunaꞌ tomti na machꞌeenaꞌ na colo nadaatsꞌa na ee nncjaañꞌeⁿ ñequio taⁿꞌwaañe joꞌ chii xeⁿjnda̱ jeꞌ nntiom tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ na cachi matseitiuya chaꞌ na cameinom chaꞌ na ta̱a̱xo ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ cajnda̱a̱ na nntsꞌaana na nlacachi ndaatsꞌawaañe quia xjeⁿjnda̱ maniom chaꞌtso ꞌnaⁿ na seijndaaꞌñe nmeiiⁿ na nluii ndaatsꞌawaa quiajoꞌ na majeꞌndyo̱ jndyeti nnꞌaⁿ jnda̱ macwiwilꞌueeꞌndyena xjo na cwitua tsꞌa quiajoꞌ chaꞌtso naⁿꞌmeiⁿꞌ nntioom juunaꞌ tsꞌom wꞌaaso ꞌnaaⁿꞌ xjotsꞌawaañe nda̱joꞌ jeꞌ nncjomꞌm aa na cwii oo aa na we waso ndaatioo chaꞌ na. Ñequio ndaatiooꞌñeeⁿ nncjunaꞌ lꞌa ndoꞌ ta̱nda na jom matseitioom na nncwilꞌueeꞌñe xeⁿ na jnda̱ mawaa jeꞌ ndaatsꞌa ndoꞌ cjaañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya jnda̱ mawaa taⁿꞌ caxti ljuꞌ na nncwilꞌue na wjaandyee matseitiu na macaⁿnaꞌ na juu tsꞌaⁿꞌñeeⁿñe nncwjaaꞌñe chom ñoom yuu na nntseineiⁿ taⁿꞌ caxtiꞌñeeⁿ ljoo cwilalꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ wii xjo na tconaꞌ ndoꞌ tmeiⁿnaꞌ chaꞌ na nacjooꞌ juunaꞌ jeꞌ nncaljo cwii xjo na chuunaꞌ ncjocajnda̱a̱ chaꞌ na taⁿꞌ na nneiiⁿ cweꞌ tquiacheⁿ nncontyjo̱naꞌ ñequio ñoom chaꞌ na nchii nlcotyuaaꞌnaꞌ mati xjeⁿ nchii tomnti cantyja na wii ñoomꞌñeeⁿ nncjaaneiiⁿ taⁿꞌ caxtiwaꞌ cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ joꞌ chii xeⁿ na jnda̱ mawaa ndaatsꞌa jnda̱ maniom ntaⁿꞌ caxti macaⁿnaꞌ jeꞌ na nncjaaquieeꞌ chom joo ñoommeiⁿꞌ chaꞌ na nnaⁿnaꞌ na nlconaꞌ nnaⁿnaꞌ na nntsꞌaanaꞌ ñoom joonaꞌ ñoom na tooꞌ chom quiajoꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ juu tsꞌaⁿ nntseiljoomꞌm xjo na cwilꞌuuyâ parrilla yuu na nntioom taⁿꞌwaꞌ ljuꞌ ljuꞌ nmaaⁿ juu xjoꞌñeeⁿñe nda̱ nntiom joonaꞌ ndoꞌ nacjeeꞌnaꞌ jeꞌ tooꞌ ñoom na mayuuꞌcheⁿ na jnda̱ majmeiⁿꞌnaꞌ. Nda̱ jeꞌ jom nntiom ntaⁿꞌ caxti ꞌnaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ ndaalꞌa na jnda̱ sꞌaⁿ chaꞌ na ya ya nntꞌuenaꞌ taⁿꞌ caxti joo naxeⁿꞌnaꞌ ndoꞌ joo nnomnaꞌ macaⁿnaꞌ na nntꞌuenaꞌ ndaalꞌa ndoꞌ luaaꞌ jeꞌ na jom macaⁿnaꞌ jeꞌ xeⁿ na jnda̱ machonaꞌ ndaalꞌa wjaañꞌom juunaꞌ na nntiom juunaꞌ yuu na jnda̱ mañjom ñoom chaꞌ na joꞌ joꞌ nnaⁿnaꞌ na nncjaaneiiⁿnaꞌ cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ nchii na cjee mꞌaaⁿnaꞌ matseitiuya chaꞌ na nnda̱a̱ nneiiⁿ cwii ntyjaaꞌ taⁿꞌ macaⁿnaꞌ aa na cwii xcwe hora oo aa na mayoti ndoꞌ maluaaꞌ jeꞌ cwiicheⁿ ntyjaaꞌnaꞌ chaꞌ na juu taⁿꞌ na nlquii tsꞌaⁿ mayuuꞌ na ya jneiiⁿnaꞌ xeⁿ na jnda̱ jneiiⁿ ntaⁿꞌmeiⁿꞌ jeꞌ chaꞌ na nntseinda̱a̱ꞌñenaꞌ cwii nantquie na ya ndoꞌ na caꞌnaⁿ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ quiajoꞌ mati quilꞌa nnꞌaⁿ na nno̱ⁿ tsco na jndyu col oo cwiicheⁿ tsco na nncjaañꞌeⁿ quio juunaꞌ cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ nntyje tsꞌaⁿ juu tscoꞌñeeⁿñe ndoꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ na nncwo̱naꞌ aa tsꞌom cwii tsꞌom tsoche aa tsꞌom cwii xio ndoꞌ mati jeꞌ nluii ndaatsꞌa tandawii ndaatsꞌa xuee chaꞌ na nncjaañꞌeⁿnaꞌ ñequio taⁿꞌ caxtijneiiⁿ. Naquiiꞌ ndaatsꞌawiiꞌñeeⁿ joꞌ macaⁿnaꞌ na nncwo̱ ta̱nda̱ꞌ nncwo̱ tsco cilantro chaꞌ na cachi cachi nntsꞌaanaꞌ nantquie na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ luaꞌwaa na nncjaanda̱a̱ꞌ na nlquii tsꞌaⁿ taⁿꞌ caxti na jneiiⁿ nnom ñoom.